Ny fomba hiborosiana tsara ny nify zany a de maka an'le borosy nify iny de asiana dentifrisy, de avy eo a kosokosehana tsara amin'iny ny nify, tetezina tsara, de araka ny tenin'ny dokotera moa de hoe atao mandritry ny telo minitra eo zany ny ibirosiana an'iny nify iny de avy eo kobanina.